Tevi nanajani ichinale daklachi ti'á, na viko yanta'a lakaxhi chí tiana nakanxhi chí ya'á té kalakuaxhi xhinejina, telakenchi yuu né'e tenakuixluye, yenena hí xhitene en nakaya, ku nguan latechi conchixi ya'a na telakenchi chí, ajo lakenchí nakuixlo c <hesitation> kuyii tiaxna, telate nac <hesitation> hí no litá tejinchi no viana kuña iin taka xhina yii, vilo yo'o ve'ena na kain iin litá litá ti'á.